Më yë dun minëyën yë dun wë wi'inbësëmbë nebya këxë dun iavanzaratën ti'i, nebia amaxa'an am dun nënëm avanzarajpë tecnologia pues oy dun mjukyatëp dun a'ax dun daj ok jadun a'ax dun të nyaka jukiatyë në ko'o a'ax jedun a ko'ots a pi'its a'ax dun ijtyë nëmyanaxë nyayaj naxyëkap du ti'i je ijtyë myëdë nebya a'ax dun amaxa'an am nënëm television, kap je ti'i ijtyë dun myëdë nebya mejk grabadora, amaxa'am dun nyaj xa'ajpyädun mëdë jadun a'ax të nyaka jukyatëkap ti'i ijtë jekiatyë pues jue yë dun myaj manëkxëp yë dunbë, mjukiatëp jedun oy y mas o y ech dun nënëmporque nebya dun wya pyët'sëmyën jue yë bë pues toka'atyë myaj, jue dun myaj wa'ajpë yaj wi'inmayndëkopë yë dun, jue yëk imbë në ko'o jedun pët'sëmam wi'inpë nyëkxë nux nat du mjajnëp, kabadun në ko'o je dun iavanzaratë yë amaxa'an am dun nënëm jue yë dun taka'atspë, taka'atspë du këxë.